Kua tembiporu, jaeko yayajɨa vaera yande räñika ra, ñaneapüa ra, kua öime oiporaupi, öime ou navaja ndive, amogue ou mepetï, mokoï iyajɨaka ndive